ښه! دلته څلرمه پوښتنه دا ده چې د <hesitation> ټېکسټ بوک يا درسي کتاب د کم مقصد لپاره يا د کم هدف د پاره اېستېمالېږي. نو <hesitation> د <hesitation> درسي کتاب تر ټولو لومړنی او اساسي ادف يا مقصد دا دی چې، اغه کم مضمون يا اغه موحتوا چې ډيزاين سوې وي په دې کتاب کې، اغه تر زده کوونکي پورې ورسوي - یانې چې د زده کوونکي سر په خلاص سي؛ او <hesitation> او البته دا خپل <hesitation> ميتودولوژي لري. د اغه ميتودولوژي مطابق چې اغه درسي ميتودولوژي ده د اغه مطابق دا کتاب جوړ سوی وي، او اصلي مقصد يې دا دی چې اغه کمه موحتوا چې دی <hesitation> دا کتاب پر راڅرخي، اغه تر زده کوونکي پورې په ښه طريقه ورسوي. او د زده کوونکي سر په اغه مضمون يا موضوع باندې خلاص سي. دغه يې تر ټولو اساسي ادف دی.